Itke tambien je kopät este wijtyajpapä tzu'kä'yi nyujkyajpa, jenä ijtu je täjsi je täjsi myu'kpa nä'pit, jete wakas nä'pit, kayu nä'pit y hasta kasyi apentejatzäkpa kasyi myu'k'ka'pa, ka'yajpa, jenä' itke' j tecolote, jete tambien jetij ä ä putpa puro tzu'kä'yi putpa y jetij nyukpa puro tzuk kyä'spa, jete wijtyajpap puro tzu'kä' jiko', tzu'kä'yi wijtyajpa je kopät, y este jet, jenyanhkätyi.